<hesitation> Raha ohatra le zah sy meka igny a, deha adiny raika zah miomagna foagna mandraigna <hesitation> mandeha amy douche zaho, magnamboatra randrana, magnamboatra tarehy a de misolo lamba, fa raha vao le maika be igny zaho a eo amy quinze minutes akeo, quinze minutes foagna agnagnako a de <hesitation> zany a le raha fiomagnako.